No hellesinine, taa om jo taivas. Ja taivast om nii hää kaiaq. Hellesinine om sääne rõõmsa ja rahustav värv ja kõgõ rohkõmb omgi timä köüdet taivagaq. Ja sis mul oll' latsõpõlvõh üts kleit ka sääne, miä oll' sääne valgõ- ja taivasinidsekruudilinõ.